To ɗum sawdi ariabiya kam, walaa ko waɗanta am to ɓernde bannda imanaaku e jogaaki Alla e annabiijo e rewuki Joomiraawo.